Pues jun a veces chu chujun aq'ab' mañana va y a veces jun kraj caldo de pollo ju ak' va bueno, chomo para preparar ju ak' we', pues ju ak' we' para preparar wer' es tkal, primer va ko' a veces tzakplitk chuj won, tiq qoqtaj jo alob' para qué tuq chop chuj sumomoq chrij a veces tres minutos, cinco minutos cuj sumomok chrij tkaal pena hasta tkosikne wu tzek' tek' çhi', mit kosik mit choptaj mik'chi', tyaponk'ch' chi' chu mamá, arek'chi' mamá tb'itz' wur qul, después taya'ken k'chi jun rato tch'ikb'a va parque wu sangre tpee pur jlom, para que qal sb'ek wu sangre pur k'u'x wu ak' wa, mit b'antaj wa' mit w'a, después chi tqb'an tqmel nejel wur samal chrij todo wur samal ak', tqchaq'saj ya' k'o ya' ya k'ten rb'amoj mamá, ya k'ten chu q'aaq', qyakaj k'chi' pun ju palangana, parque el palangana mq'en k'chi' wu ya' xtqyaqaj k'chi' wu ak' chpom, paraque así xtel k'chi' wursmal bien todo wursmal todo wursamal telik, mitelik todo wuermal ak' ya Miyk'chi' tmes mit toch'ey k'chi' wur julom, toch'el wur jlom toch'ey wur julom después ya wur jlom tyoqxoq puq'aaq' para kb'an dorar rib' wur jlom ktz'inik parque ttiij jun tyoqxoq pq'aq, tyoqxoq chu q'aaq pues para que así bien, ya después chi' tch'aj wu ak', wu ak' wu tzek' tch'ajik ppila ruk' jabón, tch'ajik bien paraque así telik njel wu suciedad chij wu ak', después chi' después torik, xk'aman wu ranma', todo wur xklob' xk'ameel, sk'amel todo bien xk'amel wur xklob' tch'aji, xb'anik k'o a veces tzek' todo bien k'amel, xtoriq, xtorij tk'amelul todo wur xklob' k'o chpom, wu ranma' todo, todo pitzki'y todo tk'amel wa', aparte ti' ch'ajul, ti' ch'ajul chu ya' parque así tkaj caldo, después chi' tb'an en cuatro pedazos o cinco pedazos chi' despues xroqwik py'a, xtroqwik bien parque kaxtij telik buen caldo telik k'chi y xtiq tij chi a veces chu almuerzo, a veces todo awe' wa' xtijik, are' wa' cotumbre chuq tinmit wre' tbani' ahi esta